Pos Estremaúra es abondu más lloviosa delo que la genti se piensa i sí, tenemus una tupa de palabras palas destintas lluvias. Pa nogu la lluvia es tranquileza peru tamién es vida porque vivimus delo que mos da la tierra i vel de llovel mos da atranquiju i mos acaluga l'alma de sabel que alogu los regachus van a suenal i que los pozus se van a enllenal pal branu. I ogañu amus teníu suerti qu'á llovíu tola primavera.